E lalley Jimi poytiri e wodi alfanu e balɗe zaman. Ngam e ɗun waɗaaɗe e nder janngirde. Musamman jangowoɗe ɗemgal. Poytiri e holla wawuuki ɗemgal sanne.